Yo ɛbɛ akɔnana mɛ lanʋ ɛbɛ kafɔ nana nʋ ɛbɛ kʋnɔ neyia ɛbɛ lɛ ɛkʋɛdi kʋ akɔna liɛtʋ ɛkʋ ayɔ ɛbɛ kayɔ kewele ɛkʋɛdia mɛ yamʋ nʋ ɛkʋɛ aliɛtʋ kɔmaliɛtʋa mɛ yamʋ nʋ ɛbɛfʋɛ ɛbɛfʋɛ efʋele efʋele mamʋ nʋ mɛ ɛkʋɛ kayɔ ɛbɛ kana yɛla ɛkʋɛ aliɛtʋ mʋ ɛbɛfʋ nefʋelea mɛkʋɛ naliɛtʋ dɔk ɛbɛ dʋɛfɛ la akɔ nayɔ wele ɔnʋ afɔnayɔ lʋ akɔnazɛvi ili nʋ ɛkʋ ɛkʋ tʋ dɔk mʋ ɛbɛ dʋɛfɛa ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ akɔ neyadʋ nʋ ɔlʋlʋ akɔneya dʋ nʋ ɔlʋlʋ mɛ ɛbɛ nalɛ ɛkʋbidi ɔtala dʋ kʋwʋbi waliɛtʋ. Yo naxɛsɛ tʋnʋ ɛbɛ ayɛtʋ ɛkʋɛ ɛbɛ akɔnana ɛbɛa ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ akɔ nayɔ wele ɔnʋ ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ akɔnayɔlʋ kʋ akɔnazɛvi ili nalʋɛtʋ ayɔ ɛbevlatsɔa keke wele ɔnʋ kʋmʋ ɔnʋɛ kɛka lili ɔmakʋlɛ awʋ alo <hesitation> bɛtɛ kʋ mʋ alilia kekewelea mɛ yamʋ nʋ ɛbɛfʋɛa analiɛtʋ bʋamʋ itiɛ kekewele ɛkʋɛ kʋmʋ ɛkʋɛ kasʋ liɛtʋa mɛ yamʋ nʋ ɛbɛfʋɛ mefʋele mɛ ɛbɛ dʋɛfɛa ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ afɔnazɛvi ili nɛkʋli mɛ ayɔ mɛ la nesili ɛbɛ mʋ awʋfʋɛ nʋ kpɔsɔ lia mɛ wafɔnayɔ kɔfɛsɔlɔ lakʋ wafɔnedzo mazɛvi ɔtiliɛ mɛ ɔtiliɛ lala mʋ wafɔnatɛ ivi wafɔnazɔ ɛkʋɛdi nʋ adi mʋ wafɔnɔtɛ ivi kivie tefʋe bʋala mʋ wakɔ nesili dʋnʋ ɛwʋ ayamɔ alo amɔvɛ edi ayamɔ wakɔna yɛla kʋnosili ɛbɛ mɛ ɔlɛ ɛbɛla ɛkʋbʋɛ di mʋ wakɔnazɔɛ nawo aliɛ kpɔsɔbɛ tatʋ kpɔsɔbɛa ɔlɛ ɛbɛ di bʋakʋ aduikpa bʋakʋ akʋtʋ nana ɔlʋ tʋnʋ ɔlʋlʋ ayɛ tʋvli ava mʋ ɛkalʋ tatɛbɛ bia mafɔ nakanʋ yanʋ ɛtʋvlia ɔma liɛtʋ kɛ ploploplo nakpaɣla kani.